विश्राम शब्द सुन के मन हल्का हो जाथे। एकर मतलब होथे मन अउ। शरीर के आराम देना काबर की हमन ल विश्राम के जरूरत होथे। विश्राम तनाव ल कम करथे अउ हमर मन शांत हो जाथे। विश्राम शरीर ल स्वस्थ होये म भी मदद करथे।